komið þið sæl og verið velkomin í þátturinn í dag verður aðeins öðruvísi af því að við ætlum að kynnast þeim sem taka þátt í seinni undankeppninni á laugardaginn ég heiti og nú verða sagðar

segðu mér aðeins frá tönnunum þínum er þetta sérstaklega fyrir söngvakeppnina að sjálfsögðu þau eru glæný það hefur enginn séð þessi grill og

þetta er þetta er nýtt í safnið hjá mér ég nefnilega safna sko viltu sýna okkur alveg svona svolítið náið risastór partur af menningarlífi þjóðarinnar og þú veist í Evrópu og ef maður spáir í þessari keppni hérna fær maður bara innspýtingu frá svo ótrúlega mörgu þannig að þetta verður svona einhver svona hrærigrautur af Evrópu uppáhalds Eurovision lagið þitt glymur ég myndi segja

dúkku sem átti silfraðan jakka ég man samt ekki hvort þau voru í

þegar ég hugsa um lagið þá eru þeir í

er uppáhalds Eurovision lagið

ára gamall þegar það myndi ég segja að væri

alltaf viljað taka þátt já ég meina ég var örugglega sex ára

svona þannig að það má segja að þetta sé mjög gamall draumur að rætast hefur þig lengi langað að taka þátt nei en ég hef samt í tíu ár

ætlað að senda inn búið og það er komið Eurovision þannig að kannski í tíu ár en

hefur ekkert verið einhver stór draumur fyrr en núna rosalega vel hvað er uppáhalds Eurovision

það er þegar Ingibjörg Stefáns mér finnst hún einhvern veginn bara flottust þegar hún söng lagið veistu svarið

er myndataka í gangi gríðarlegt partí vinkona er að drepa partíið en það

hvað er uppáhalds Eurovision lagið þitt það er erfitt

öll íslensku lögin árið tvö þúsund og sex en sérstaklega sést það ekki á mér með matta

ég tók þátt síðast fyrir ellefu árum síðan

og það var ótrúlega mikil lífsreynsla en ég hef einhvern ekkert fundið löngun til að koma aftur fyrr en svo núna því mér finnst ég vera með rétta lagið já spennan magnast við þökkum fyrir okkur í kvöld og hlökkum til að sjá hverjir fara áfram á laugardaginn er svo annan mars í Laugardalshöll